You know your hand la your la ley thing you using to do almost everything for yourself so you washing your hand don be rushing take your own time if you get soap you use ley soap put small water in your hand rub ley soap the wash your hand and make sure your hand your other fi- hand you shab it between ley fingers and ley nails too because la ley place ley dirt can go a sit down you scrub everything from the you rinse you hand properly then a give your clean hand.